في الوقت الحالي يا أخي أنا الآن أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كي أعرف بعض أخبار الموجودة أول أخبار الموجودة على الساحة وأكون على دراية تامة بها، أما قبل ذلك فكنت أحب أن أقرأ الجريدة اليومية.